Dizuma ch'a sun due coze ëmpurtante e i amis trascöre trascöre la giurnà con i amis al e 'na coza, cun la famìa al e impurtanta però, dizuma che s'a i föisa tüti e dui andarìa anche bin, sia la famìa che i amis, però cun la famìa al e pi impurtanta secund mi